Ku ma panõ hariligu supi sisse määntsitki, no ma ei tiiäq, maisi vai, vai määnestki india maiguainõt vai ma'i tiiäq, värskit hernit vai, a ma ei toheq väega tuud tetäq, sis mul pereq ei tahaq, ummaq väega pirdsuq. Kõik piät olõma väega traditsioonilinõ.